Ko laawol rewɓe, light switches rewɓe njiddaade firti rewɓe fiyaangu. Ko rewɓe njiddaade rewɓe ko rewɓe sabu rewɓe tawa rewɓe ngal, rewɓe njiddaade ngal goɗɗo sabu njamaaji.